So tawi aɗa yiɗi paasde wutte ma, ƴeewan paasirgal, cowaa wutte ma haa feewa, mbiccaa e makko ndiyam. Ni woni ndeewnaa paasirgal ngal e dow he, aɗa cowa, aɗa cowta, aɗa paasa haa wutte oo ñooftoo haa feewa. Ɗum woni a paasii wutte ma.